<hesitation> ọka ọma ọda no ge chẹ gba nun je gbọbu ee kun gee kp'ije t'ọchẹnya doodumaa ei kunu, ọda fulẹi nun ge bi taajẹ hijan ma anu w'oyei kunu a. ọda fafulẹi a ẹgẹ no ge loyei kunu lẹyaa ngee tino l'ọje ọma yaa nun ge g'ẹginu kalọ gboo y'ọnchẹnyaa, nl'ọka duọ kahinii mẹẹ dọchẹ nun wẹa yọọn. ọda no hum ọtu fieduu nun ge tino je a higbo yei k'ọchẹ a nge tinọ cho kẹngbẹn owei, ọchẹnya dooduma nun le ma boobu nge dọọ kahinii ahum ọtuon nke tine kalọ yọọkpa, ọdan ko huwọ ọtu achẹ nko ke ẹla kum nhuọọtun ajọs habọọ ta nge tinọ cho kẹngbẹ gam. afulẹi afulẹyi kuwaa nge tine k'ọche noi kelọ kwọ kwọ kwọ kwọ kwẹyi, ọma w'ọda fulẹi nun ge tine ipoyei k'ọchẹnyaa dooduma nun tino lẹ a. nwe tine k'ọchọma k'owọchẹ no ge kẹlọ kwọ kwẹyi ọdin ko kọ ii ii kunu leku ii ọdin ko k'ehee ehee kunu le k'ehee because ọda no ya nun tine liya ntinọ chẹ nun gee kpọtu chọọ no y'abọọn naana ngee dọọ ko kee m'ọchẹanya no yọ no yọ nya oyei kunu yọọ ntin'ọchẹ dooduma nun gaa l'elẹ ichẹ ow'ọnọwa ochi o'wonobi, ẹchihọ oyei kunu liya mlẹ mlẹ mlẹmlẹ mlẹ ed'ọchẹ ẹgọma ige hum ọtun. Tọọmpa olodọha noo hum ọtu nẹhi kpọ anu wọọ ọ Ọchẹ dooduma noo ge yii nu pẹẹ, eko dooduma agaa to biijen to biije oliinu ya pẹẹ. odee mbaa ei kunu nun kaan ọw'ọcho kẹngbẹn ọch'ọnpa ọchẹ dooduma noo ge kwii nu tu ge yii nu pẹẹ oge gwiye eyi lenya boobu ol'iye gwa ọdadooduma no chiko naa olọ na, olẹbiinu gwu liya pẹẹ ihigbọdin kahinii ẹgẹ nun ge loyei kun lẹya nlọfu gẹchẹ g’ẹga dooduma nyọ gaa kla, abọọ iga liya pẹẹn abọọ gee liya munya munya munya munya but njo ọda nun bi t'ọtu n'kahinii ka abaa munyai w'ọlum ma anu ya no liyaa higbọdin higb'ẹgọmaa ọdaa nun gee t'ọọtu ọchẹ dooduma nun gee tino lẹyaa ntine k'owọchẹ no gee yọi chẹla ọlum lẹya peee. Aga inunu lẹya peee, aga inogbọla inogbọla lẹya peee, aga inu agodo kunu lẹya peee, ilagodo kunu, oge yọi nọọ aladi aladi chẹẹ ẹbẹbẹ kọlẹ a ko lẹya peee. ọdadooduma aga chẹ olẹya peee, n tọọ ọmẹta nge gbẹla nge ọchọma ogee hum ọtu k'owọcho jọọ y'odre nẹhi ọcho y'odre nẹhi ọda no odre no hum otu fieduu a, anu w'odre k'ọnaa. nge tine koo w’ọcho jọọ họhọ, nge tine k'ọchẹ ko o jọọ họhọ ọnaa, ọhọ aga ikpa agahamaa ko w'ọcho y'odre nẹnẹnẹnẹnẹnẹhi, koo w'ọche noo y'odre ikp'agahamaa, y'odre ka oyibo, oyodre k'achọla Ọha nkaa tine k’owọcho gbenyi, enyi hum ọtuọ gwa nẹnẹnẹnẹhi so ọchẹnya dooduma noo ge gbenyi ogee gbọbu kai ka duu a ẹla kunu ku hum ọtu so odee mbaa ge chẹ lọ ẹla k’ọchẹnya hum ọtu ngee lẹ ọdin k’ọchẹanya ọdan ko wọcho jọọ gbenyi w’ọche joo t’ọle gwo w’ọcho jọọ k’elokpaakpa and ọha kunu kpọọ ntine k’oowọchẹ noo joo gbo, ntine k’oowọchẹ noo joo gbo okaa ku nwulei, oge joo gbo higbọdin k’alọ yọi g’ọnọnya ole ifa kunu w’ẹyẹi. Ọdn k’alọ yọi nyọaa ẹgo nyọi y’ọnchẹnya a abọo chọkọọ ifa kunu ko wẹ yẹi ọchẹ dooduma noo ge gbo noo joo y’odre no joo gbeenyi an no kei k’ẹlo okpaakpakpa ẹla k’ọchọma oge hum ọtu an ọdọha nun kaa tine kpọ a achẹnya ohimma ege lẹla wẹyi kuwan ekodooduma ikpẹyi kuwa kwicho bujaa ẹda chẹnya mbabọọ a ohum ọtun ọchẹnya doodu gaa hum ọtuu oyọi yẹi kunuu koo lẹyi kunu ya peee, koo yọi nẹyi kunu ẹchi no chiko nọọ a. achẹnya ohimma uwai jọọ nẹyi kuwan, egaẹgiọ n’elahẹ bu boobu ẹyi kuwa gboo nipi, eembabọọ a oge hum ọtun ọchẹnya dooduma noo ge yẹi kunu noo ge nẹyi kunu noo ge yẹyi kunu ajuma ajuma ajuma ekodooduma ochẹ lẹla kunu ge hum ọtu nẹhi, ẹla kọọ chẹa ge hum ẹtu Ọchẹnya dooduma noo ka jọọ gbo. Alọfu heifuu non but ọdin ka jọọ gboo ẹla kuwo ge hum ọtu hadin ọdọha kpọ nkaa tin’ọchẹnya no gee yọi okee achẹnya ohimma ajen ka lọdobọbi ya ufii gaa chẹluwa gaa duọn ẹdọchẹnya ẹgọma ihum ọtun higbọdin kahinii ọcheikpo ige jode kwẹin so ọchẹnya dooduma no gee yọ okee ọdan ka lọdo bọbi ya oko ii alọdobọbi n’awọọ ya yọọ ẹhẹẹ ẹdachẹ mbabọọ aa oge hum ọtu nkla piuwa higbọdin kahinin ọdan ya nalọ wẹpaa yẹbọọ a eko nochee ma gwonuu ọchẹha koo kwọọ chamblẹ ọchẹnya dooduma no ge ya lẹa ochẹ lalanu hum ọtu, ọha kpọ ọchẹnya dooduma n’ẹlinọkpa họọtu noo tino jọkpa ẹhẹẹ ee higbọdin kahinin ọwọicho labọ tum ligii a n nwulei nke jodee higbo kpa oje ligii nka hẹbẹge n’owoicho tum abọọ lẹya so ọchẹnya dooduma no jọkpa ekodooduma nun yọlẹn naana ẹhẹẹ olọfu kwẹyim gla ẹg’uklọ kum nẹẹ n’yolen oo ọdadooduma noo gee chẹgba kum nun yabọọ ọkwọọ ku nyan ngee ka okee ọchẹnya ẹgẹnya yẹga ẹgẹnya nyọ kaa ga kwẹyi kum ẹga ẹgẹnya. Ọchẹnya dooduma no jọkpaa okaa chẹ lẹla kunu ge hum ọtu kpọ. Ọdọha no kaa chẹ lọchẹnya ọha ge hum ọtu a ọchẹnya no tin’oyi, ẹl’aipẹ nẹnchẹ a hum ọtu nẹhi Ẹhẹẹ ẹlai pẹnẹnchẹ hum ẹtu nẹhi so ọchẹnya doodumaa no gee tinoo biei kwaipẹ lọọlọhi ọw’ẹdachẹnya ohimma ekodooduma e e ẹlaipẹ nẹnchẹ ma ege tino labọ kwuan ege juwa blinyi an ọdọha ẹyẹyẹyẹi mbabọọa ẹdachẹnya ẹgọma ihum ọtun nge tin’achẹnya no gee tino leyi kwọi ọdin kuwa lọi ma elẹ bẹn ke mọin ma alọi kọluwa ma ẹga dooduma oliya peee, nkaa tin’ọchẹnya dooduma noi piikpo ajẹn. Ol’ọchẹnya ohimma bọọ fulu fulu achẹnya keko nalọ baanu baabaa noo yọ nya ikpo opiajẹ kuwaa le gaga adọọ ka k ichẹnya alọ gee bẹchẹ alọ gee gege ẹgẹnya gege ẹgẹnya gbọbu ẹko gee nyọ gaa gwiye koo gee tiinutu koo gee kpuwe wiye koo gee kpablakpa wikpo koo gee migigo ko gee yọhọọhaa eko kaa leyẹẹ. Amia ntin’ọchẹ no ge teeko ekodooduma neeko kunu leya boobu then chẹẹ alọ chanjẹ gbulu ẹdọchẹ ẹgọma nun wẹa nw’ọche no ge kpeko bonun so ọchẹnya dooduma noi kpeko boonu a ẹlanu ihum ọtun. Ọha kunu kpọ ntine koo ọche nya noo gaa hum ọtu nun tino lẹya ntine ko koyọi y’uklọn ml’achẹn, ntine ko yọi y’uklọ lachẹn ntine ko yọi yọda bọinu, oyọi yọda bọinu higbun koo den chẹẹ ogee mẹga liinu noo ge yọi yiinu pee okaa gee mẹga leyi kwai pọlunu okaa ge mẹga Leikum eko nun chẹgba kunu and ọha kunu kpọọ ọchẹnya dooduma nẹla kunu gee hum ọtu ntine koo w’ọchẹ kẹ l’ọwọicho oo jelọwọicho lọọọọlọhi k’ọwọicho koo họọtu koo h’ọwọicho ọtu koo pẹla k’ọwọicho and tọmpa ọha kunu kpọ ntine kọọ chọma koo wọchẹ noo gee pẹla nmee g’ọwọicho an ọha kunu kpọ ntine koo w’ọche noo ge gwije l’ọwọicho chẹẹ ekohimma liyaa alọ ge ba tọha alọ ge gwije alọ gee jije chẹẹ alọ ge j’owofu l’ọwọicho alọ kei lei kwai pẹa tọha n otin’ọchẹnya dooduma naa k’iche w’ajuma alọ nyọ gaa lagba t’ọwọicho mẹẹn okẹẹhẹẹ anọọ g’ichọọchi n ọde gẹnya ọdẹẹgẹnya ẹdachẹ mbabọọ a hum ọtun ntine k’ọchẹ no lufi k’ọwọicho no lẹyi taajẹ lẹl’ọwọicho an ọchẹ ẹnun gee kpọtuche oyaa bọn nana nge lẹya e ka okee ọchẹ ẹgẹnya yọdẹẹ ẹgẹnya bọọa ọchẹ ẹgẹnya yọdẹẹ ẹgẹnya bọọa then chẹẹ nka tine ko wọchẹ noitin’unwalun achẹnya ohimma tin’unwalu nẹnẹhi, ichẹ eluwo cọll ekọ nyau nyaa ooyọi yikpẹla ama ẹẹn awa, ẹinya eluwo cọll ekọọ a’idahanda elọ kwu ama ee wa. Nkaa tine koo ọbalanda n nkaa tine koo ọbalandan yọi nmege gẹgọ ha yọi jọọla la, odee mbabọọ a chẹ lachẹnyai yawanda Ntine k’owọchẹnya no leyi kwiinu no likpẹyi kunu, ẹdaọha nun kaa tine a ntine kọchẹnya oma ko la anchẹnya n ọọ oklobia k’ọchọnyilọn ọchẹnya dooduma no gee hum ọtu kun lẹ a ntine koo l’oklobia k’achẹnyilọn ọchẹnya mlọ chẹnyilọ ige y’oklobian so ẹdọ chẹnya ẹgọma w’ẹdọchẹnya no gaa hum ọtu a oloklobia k’achẹnyilọn ọchẹnya noo liya kpaakpa. Ọdọha kpọ nka tine k’ọchẹnya dooduma nun ga lẹ a koo w’ọchẹnya no dee kubọọlu họọtu ekohimma liya nẹjẹ ijum liya ẹga nun ge nyọi mlẹnyọ a yọbọọa higbọdin ka gaa l’ọnya ohimma lẹ noo jodee lẹyi kwaya kubọọlun o anyẹ nmaabọọ boobu kanọọ nyọ gaa lubọọlu ma kaamọọ ogboo ma kọọ awọ nyọ gaa gboo tin’achẹnya, ọha ẹẹ, odee mbabọọa oge hum ọtun ọdanoya ntine koo w’ọch’ubọọlu a so that ekodooduma nun gaa nyọ ẹẹ nkwọọ tookwu alọ mẹmlanu nyọ gaa chiche bọọ alọi maa ekodooduma neko lẹyaa alọ kaa ke kuche kpọ. So ọchẹnya dooduma noo ge y’odeembaa nun chọchi mbaa kplaa ọchẹnya ọma ẹlanu gee hum ọtu ọdin k’ọchẹ kanọọ gee lum nke gee lọọ so odembaa ẹla k’ọchẹnya dooduma no gaa hum ọtu a odundodee nun chọchi mbaa oge yaanu, so ọchẹnya dooduma noo loyei ẹgẹnya laa ẹla kunu hum ọtu oke hum ọtu olẹ.